إذ كان علي الإختيار راح أحتفظ باسمي الأول الحالي <hesitation> الهوية الشخصية جد جد مهمة، الاسم جزء مهم من هويتي، ويرتبط بذكرياتي، وتجاربي الحياتية اللي مريت بيها، <hesitation> التواصل الإجتماعي، اسم معروف بين أصدقائي، والعائلة، والتاريخ الثقافي اللي يحمل اسم معاني ثقافية للعائلة.